Ijtu je cepillu nyäjmayajpapä', jete muspatä mesäää wa'kutyä ntze' äjtyä anhnanhka, nkojtapyatä pasta y je'tji'k ojmejpatä mä'tzyäki' wa'ku sunyi limpiu ijtu äjtyä ntätz, y cuandotä ntze'pa äjtyä ntätz sunyi pomni'ki'pa tzä'pya, ompatä nkena äjtyä ntätz, jiko' jetpi'k, jete se je cepillu servitzäkpa wa'kutyä ojmeju äjtyä ntätz, wakutyä ojmu'yu ajtyä anhnanhka, jenyanhkä'.